So min mi defaawo mi janngay nyiri tsariri e li'o ɓokko mi waata kusel e nebban na'e e yajiri kalwaari. Mi tabbitin mi wadday nasara jaaɓuki ɓurɗo defirde belnde, ngam wala mo wawi nyamde al'adaje min.